Nyew, <noise> nsonsonee da m' "trust" a ɔyɛ gyedzi ɛne nye dɛ ewɔ awerɛhyɛ m' ewɔ nyimpa bi mu naaso dɛm awerɛhyɛ m' no mpɛn pii ɔyɛ a ogyina ma yehu do anaa dze a yɛatse do <noise> na mom gyedzi <noise> dze adze a ennhunee a enya ho enyidado no na wɔfrɛ no gyedzi. Ntsi obotum <noise> aba dɛ nyimpa bi koraa a ennhyia ne da a atse ne d - ee- ennhyia <noise> ne da, ne dzin kɛkɛ na afa w'asowa m' itum soɛr mpo ka dɛ dɛm nyimpa yi de ah! menya ne mu gyedzi ntsi nsonsonee <noise> da gyedzi no nna ebien no gyedzi ebien no kor tum gyina hɔ ma awerɛhyɛm' <noise> nsonsonee da m'.